Wodu kosam fere fere amm bana ɓiraadam wodi ɓiraadam dum kosam on dum ɓe dolli ɓe itti nyeɓɓam woni dou majum sai lutti madara les may